والله تقريبا خنقول تقريبا أشرب من اثنين لثلاثة لتر من- من المويه يوميا خصوصا في الأجواء الحارة، يعني أسبوعيا يكون حوالي أربعة عشر إلى واحد وعشرين لتر، أشوف أن شرب الماي مهم للحفاظ على الصحة والنشاط، وحاول دايم أكون متأكد إني شارب بشكل كافي، خصوصا بعد التمارين أو بالأيام الحارة.